Ah andakhpo he zhin me la laoba. chkenazba me ya fa ygi ŋha koma la chukushi me ya fa ag̣ah lo ygi ŋha, toh ka ubinhi a kagi wo ahogbren kpo gi ŋga nga alu la arenŋhambo aba rarila a a wato afa omba zga la omba aba ruri la a wato afa omba zgaomba moambwre are awoma. omba moaŋha agbi awoma, omba moasa aylaaglu agbi awoma ombaŋhnambo wola ombaegna, wato ekakahelo omba ba are yi engla woma. omba gŋa a a any engla hwolo awoma, ogŋo nyengla hwo ŋwo kloutmu angyi amo mbo, so omba gŋo klotmu woma, omba gŋo sa fara utmu awo ma, omba gŋo kpo utmu gŋo oyi. Oba are la klo utmu. agah mefa shine. ahagyi ŋyun lu lu ahan, engla gŋa anye oŋ anye gbu o okhroyan, ghi ba fara kalo aka milo atsi iri engla ŋha aklo iru, aklo iri utmu ŋha, lo ba wo dzudzi gŋa klo utmu a abisa ga <hesitation> engla gŋo atsi, ogŋo otsi engla moakpo utmu moasti amgban dole gŋo klo utmu aka aku moasi amgban zga ma, owo gŋo tsi engla aka ba moanye moaeyen engla, ŋwo wo ticha kena, dole agŋo mbo aba klo utmu aka gŋo ya nye mo awyen enla O gŋo kpoutmu aka <hesitation> gŋo oyi ulu ah ogŋo tsi engla aka <hesitation> omoa moakpoutmu moawyen ako ah ah omoa moakpoutmu moawyen ako toh ŋwo ba klo utmu yi igi milo agyi, toh ogŋ ta engla gŋo takpo gŋo klo utmu moala akpo ba agbi kaga loba oba kpohwo, toh chukukahe agah me yaefa da are, kokoma aneme chken lu aŋhs klo tmu gŋa ba zhin me me bafa agah kekahelo, akaa eka irii englgŋa atsi nga ah aklotmu lo, ogŋa kpolo ekamelo, loba wo dzudzi chukushimbo ogŋakpo ŋha mi domi okhro mo anye ŋye lo. mo balu ŋwo mi domi okhro mo anye ŋha lo mo balu ŋwo kpo kahe, ŋwo kpo kahe so ogŋo nyunyu lo ka milo gn toh lo bawo dzudzi, toh koma utmu gŋo klo ambo, loba dzide de ze oba wo dzudzi gŋo klo lo ase ka engla gŋotsi shki ma, ŋwo ŋwo aka gŋo tsi ma, ŋwo tspi ma, ŋwo tsi engla tspi ba apramarii le ŋwo tsi engla tspi ba sekondrii. le ŋwo kpo h. N. D ŋwo kpo wawa o. N. D kokoma ŋwo tsi engla gbu edigrii, nga le ŋwo obwe ghre ekahelo, toh so chuku kahe, akpakpa kok ngla engl gŋo tsi tspi ma shine loba wo.

Owo gno wa okhro utmu lo mayila fa aga la gi nwo le moachinwoazba d zadzi nga lemoa la klobmiha, okhro tpuayi to "ah ah" akpla aga laa me ya fa gi are klo utmu kena aka na babgo ngna ambo aka egiayi nwo klo yo kpo eshi okhro utmu he lo nwo klo ya kpo eshi okhro utmu he kena aka na babgo gna ambo aka egiayinwo klo yo kpo eshi okhro utmu he lo nwo klo ya kpo lo gna hyan angban nga le gnon nwo klo ya kpo utmu lo mo afa ikhpu ata nnwo ma ba nwo dzu andakhpo ba okhro miilo kaga owo gno fa aga dzadzi kahe gi la klo utmu gna aka lo spu owo gna gre okhroutmu lo ambo lo spu owo gna gre okhro utmu mii lo eka gno fa gi na mi owo gna nunaga lo ma dzadzi ana ba kpo utmu lo dzadzi nga ba hyen ikhpu atamadzadzi owo ba angban mboo na ba hyan angban ma owo gno hyan angban saidai nwo kpo utma gn o wo dzadzi hai mbo moa chuku no okhro utmu owo gno kpo utmu chin moa sa chuku no ma nwo kpokpo kpohe are la yi utmu bmi la fa aga dzadzi laa ygi ña "la a" kpohwo na gna kpo utmu <hesitation> adzadzi agremi kena.